Ankoatran'ny le amy famokarana antely, ny an- <hesitation> ny tantely zegny am- <hesitation> mandray anjara be amin'ny resaka <hesitation> f- fambolena satria izy mandalo amy folera igny mamaky folera io de igny amzay mahatonga le folera amoaka voany.